घरन में बहुत सारी प्लेट होत है, बरतनन के रूप में कई प्लेटन में सब्जी कट खें धरी जात है। कईयां में खाई जात ही छोटी प्लेट होती है कछु बड़ी होत है। कई प्लेट होत है चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन दिए बाली कई होत है। जिनमें सब्जी बगेरा कट खें धर दई कछु बड़ी होती है। जिनमें छौंके के काम में आ जात है। कछु होत ही खाए बाली जिनमें दाल चावल बगेरा अपनी सब्जी धर खें। खा लें मिस खें खा लें कछु प्लेट होत है। जैसे रिश्तेदार आएं तो उन्हें देने है। क्रॉकरी बाली चिनी मिट्टी बाली प्लेट कछु स्टील की होती है। प्लेट कई प्रकार की होती है, उनको अलग अलग बहुत काम होत है।